Ubangu sargatau shinga aliyanta raku yabanqu kofosi dunitinda wan dunduda <hesitation> angunugu sitan gu iyo azrak wasu sulupta lalla asalan ma'al sun malo kahalmirin talin kafara liman se kakaro kade sensi ulu kan kan kaga ziyadade duniya yalludo mun hunsiya sul nasindehe mukulu wajimamuluma mu magiqakaho aki subdun guma umnagunoza wanyimala mbuzi tihala faduko sa'a man wijir hata dini yalle asuranta duniyal kilisya gagima nalnasan wan nasangul wahalasi wana nasan gu wahalasi wan tarbuha kunani yabamu tsilende um-unkwan muakum hara gumka hallandi isuto innatana wan nukallbo innatana wan nukallabo yagima kumani yabara azida ro yagima kuma yabama haranzuba kallagumu e kanani ya kasu bundi yakularbadmo tumuna unlmo e kumani yabamo wan iliyan maraku haragumo ka kaskangun ka wazam gundi mshiyakim tsihagum lardamu tumuna asiranta lardat mta tagordi dasi maklarda bundi maali yaduko mayabi asran ahsi nalqo kandu lardiyatuma maalma tagadukumai nalqo nyengo kakuta andimi mandinya lardonkuma pesiya akuntta planga ananturga angabuldi. Rawai a is a nakra ka'a ahn salamu alakum wan alraka alga malusa tsuftan masatun azup matu kusum duki mukun ngora'a makasu ngorowa shadeya lah yalai ya kaban nyoro nokadanya yahasama wasondi rakubu ngara wasodi kasundi basai rugubu nan kalin kaina maliun hum gaskuro akadan kanda nkadan ma yadugud ma'a isusi don eh ndau sun kumani geh nanna tsale na kale go ka maragga kapla onga majahi lukma kasomdi gurup rongo maleki kun dula pal lukuma suftun suftun kun kundu lasa lukunmga yagi ləa tusungokilafta yo diaman osaftun ga me alga ndi kafakkar miki kaliki tugo tarboyun ikisi umkalagu ko kun gol gabi um gala gabi umikauki. tun adum gana tun nasi tun kali wasi kam eh mukudan mukutugan orga mukutugan kango kawe narega nasera yakubo akurba nasha ya iyo wan urbu rongo nari supulin. na mpaduse en wurego maragu ndelun. kasugu ka ani nafshi akasi purr zar nakusi sewa asna ma nalu donia. Masun nlu don ah kawe tun ah na munoga asna soma non ngaba chi eh malusun nakona nakun ndaka wadusun ndaka kumani afokun chade asundi kumani dima diame ndi ngoro kun nali wali ya ehh ah subdu sublu ya eh kumani to msatun ga la fafta tsim zima a guma uindi ka dia kumani aftodan geh yaglma asaftun ango pal ah hurbu rongo ga waki yila sugulu ah kumani aftodan kumani afodan tsalendi lude ah tundu dan.